<hesitation> kayi ɔ̀ŋlɔ pòowɛ, ɔ̀ŋlɔ, ka ɔ̀ŋlɔ pòowɛ, ù nàáa mla ni kɔ <hesitation> ábua le búá nyòo, ówò bo fo gu ùyà lèe à nà zá kplɔ̀nyo <hesitation> ùwàèbi búá ká nyòo màaké à nà fó gùu, à nà búé tè ú nà fa na bìso ákawɛ ɔ̀ŋlɔ lɔ ú na ta go nélèe ni bù tà mi sá ɔ̀ŋlɔ lɔ ú na ta keɖe keɖe píám píám káèè, ètè yáá, ú ɖi màaké lɔ bàáa go, ìli, ìwà, úni nálɔ̀ɔ ɔmi fíà blɛ̀ɛ kele nyòo ɔwi búá bù nyo màaké, ɔwɔ náka, à nà fɛ́, à nà gáso ɔŋɔtí èle ètè ú nàá bisòo ákawɛ blíí èlè kile nyòo ka à gaso, ɔwi lɔ kele búá nyòo ka à gaso, á nàáa ni kpìsíà ɖɛ́ŋú ù, à nà ní kpìsíà ɖɛ́ŋúútè ka à yatè àŋùɛ̀ nà wáwɛ ɔŋɔtì èle tè à nàá yi fɛ̀ɛ tè ìgbè màawu èle ú nà búwɛ tíbí kása ú náa zì a gegle kayi à gagla bàni elí búá ɖɛ́ɛ́ tè à nàá fía ìgbè màa tè ɔ̀ŋlɔ lɔ nà tá.